Dirìu si e no. S'a sun dë bestie ch'a sun staite catürà perché al avìu dë prublemi dë salüte, al an piaie dunt al eru e alura a ven-u cürà, a ven-u purtà anche negli zoo, a pöl anche andé bin, ma se le bestie deve propi tirei fora da so pais për purteie ënt i circhi për fe ri-i la gent, a m'pias propi niente